Mëntíb bul kate udeyaru. Pasëkin udeyar bul buŋ cúun undoonk mëntíb kawub mëmpënan ambí yá mënfíir bul kake ayëwiţa pëtíb kawub. Mëndiŋ ţënk utíbar wuŋ yësa má uko dika yëla bëtíb kak soŋ këka bër këtíb dí dúuţ. <hesitation> bañaan katíb bul bafúuţank já bëdu de bul kadoo unjambo mëmbúk. Má mëmbúk mul nuŋ njá doonjá banjakú abajank bëjá umpaţ <hesitation> ndayeeţan ţí uţee ţun ndaya ţí bëkunkul buŋ, ndëyá mari mënkunkul manjank mí njá kabí. Bañaan kamaŋ bepayá kamari mul bëbandi jába payëlan nank pëtawëna kañan amëntawëna kañan, bakëtú use kawent weentanani iko ijínal dí bameţú kul ambá këdee.